أصل الكون، <hesitation> إنه أتوقع، الكرة أو سماوة ، جبال أصل الكون، جبال وفضاء، وجبل هذا كله مجرة تأسيس وتكوين. <hesitation> إمم ما أدري بصراحة، حاولت.